पियाज और लहसुन के संग्रह करे खातिर ओहके हवादार, सुखा, ठंढा, तथा अंधेरी जगहि धरे के चाही। पियाज और लहसुन के सुखा के धइले से भी ढेर दिन चलेला।